Mi dispiaci diritillu, ma quannu iu era ‘n difficoltà tu nu fusti prisenti. Ti nni futtisti di chiddu ca iu stava passannu, nun pinsasti di ajutarimi, di diri qualchi palora pi cunsularimi, di jisari na manu pi mia. Nenti, passasti arrassu senza taliàri. Pi comu ti cumpurtasti nun ti po’ diri amicu sinceru. Pi tia cunta sulu lu divirtimentu, ma quannu unu havi bisognu tu spirisci.